Kôfa hanapaka angôfo ndraiky mangala coupe ongle aveo efa visena tsara hoe atreto le angôfo adosoko igny de igny fô alagna alantegna amin'ny le coupe ongle aveo tandremana tsara mbô tsy ho makitiky le nofotro amle tagnagna ake le coupe ongle.